Ka la caa amaa ka ala lɔ tiee lǝ kǝ nɨ kpii nɨ fɨ nɨ mɨ lë tie e tii ŋwɨ eyee eni nyɨŋ yee nɨ tyini wɨkpaŋkpǝ rɛ wɨ lɨŋ pǝ ko oturu dielɔceeceerǝ.